Laha ny amiko manokany aloha de gny aleoko avao ny mandeha tomboky, mandeha tomboky aho mba mi- mba milamindamina, mba tsy reraky, tsy lignitsy fa gny milomay reraky aho sady lignitsy de lasa m- malaky reraky aho.